والله بكون داير اتعلم اللغه الايطالية لاني محتاج ليها هسي في حياتي وترتيب اموري وهي لغه البلد الانا عايش فيها و بكون محتاج ليها في اي حاجه وبعدين المثل بيقول بيقول ليك من علم لغه قوم امن شرهم ولما تكون بتعرف اللغه بتفهم الحاصل حولك ما بتكون قاعد ذي الاطرش في الزفه